Metal takern sun ak inin huji midas. woni tok ergai magnetic field. yeden woni sun erge duumi hinmidaasai. midaase dumii won karibua sun fa, sunii ach borbaadai duum. won woishin chuuma, achisun fa, chuma ak aayo midetifa won birian borbaaden akas gagar hubsiis